ماكانش حاجت لي تقد ديفيني بيها ايدا هاد الخدمة ارتيستيك مليحة ولا ماشي مليحة, بارسكو سي جوست الوقت الي يبينها, أصلا قاع الاعمال الفنية الي حتى لدروك وصلونا, معا الوقت طلعت فالور تاعهم, بالك في وقتهم ماكانوش عاطيينلهم أهمية كبيرة ولا, مي الوقت الي يبين